Ku om tävveste toorõs kala, sis ma joht üle katõ päävä es julgunuq hoitaq. Sis tulõ külq sääne tunnõq, et vaest olõ-i inämp nii peris hää. A suidsukala, noq tuu sais või-ollaq piäaigo nädäli ärq, kui kõrraligult külmäh hoitaq.